Emene akpo bo esi erein be ane tamara kare ware emu gba ke ezi me ezime akp bo maal fa were me emene bo me ene kurai bo ne ci-son-ran-ci-sondia kruai foni ke em bido amer omene ne o bonu zime omene beke ama ko timi ozime beke ama timine ozime be akpo be kue mira la were mo mise ifieke o bo na ke ne bolou na ko fun ware o suo be mise ovuru ke odoji ten ye ezibe nigeria ebe bo pai-me mise efie me emene kala okubo ke nana ne kpo emene kere mise okubo a kene ebibra ka ke ne akpo yerin ane mise ovuru me emene yo iye kefe bo kpo kala okubo ka yo iyefe omene ba bo yerin timi ne mise ovuru mise bo sin ben ba akpo akpo kruna ke ne bolou bra den yo kpola ke emi kpola yo be ana mira fa ane ne oru seri akpo be Eda bulou bee gbamo akafrukama akafrukama otu bo gbaa mo buo do kurai mini ebi dein me koko okosu otu mini peretimi weri gbade ari tei egbberi emini ogun agono ko biyo kpo emini la ni akini ogun afono ko biyo kpo emuni lani akini ari ari mmi yebe arigha are gba yi tu kpo numugha beimbe womni boni koko o gba yi bra be ari do akafrukama gbayi yo be gbaa mo buo do kuraimini koko eba ebi dein me bei mbe emini bani sii akini krena kuni zini ebi ebi eyi mienghan o oruseri be emini sili akpa eni bra o timi nimi e bia sili akpa be aki bin eyi ama ki mien timi me bei mi be sili kpa ba keni yo pua yo fao keni yo kpo fa sili akpa akpa akpa sonron a suj kpo be mi kre na ki kre keni eyi kpo mienghan gesi be oruseri akpo be ebi n akimi beibmi dein nimi yo. Ani wo di yi otu mini ebi bra akiniwo riierngha amini mien ni akini ari bobra awou mini Am ne yo opu ware mene koro ebi ware mene koro a ke ne ebi ye mien na ena akpo bo pre mo sele mune amene mo koro kon ware gba mu tuwa kala awobo no ne komu beke ama mu ke yerin beke ama mu pai-pai akpo am yerin wi bo de ba aneke amene ne ke seri mo se wo da timi be seri be seri la do bra ke be se ne tekiri me omene don ama kpo bo emi amene ebi don zuwu ware am kpo korone pre bo ai mise yo pom bo fun ware me kpo mie no ne ebi an, tu be yo furu kru ke furu de aner fru da bia dein bi ne keme kpo fa bo ne amene fru de bia mise bra ebi na pre den mi mu ka mene mo tun mene ye oru sare akpo embele a ka me den yo kpo kpo la ke emi oru sare akpo ebi na ke ne beni den mi. Tu mene omo gbade bia pele yan mene pele yan mene fa kumu ke furu ye me ovirimu wo ya tin gbade la an yan omene bi te ta ta yo gba mo sei sei de serai ebi bra na ke ne ingor otu modi tuwa oyah otu mo di tuwa de bia mene ka kpo embele nana kekeme se pre de

Eyo-lo̱-otu-ama kpo timi me. Amini zua eyi ama puhi aki ni e pri de bia, ena ki mini eyo mu, ebi bra ni e lo. Izon fiyai ama mien e pri fi. Ani bra pua de bia, emini bani ebi beni biri, sinyain mo, wai seni de bia, enangho bi ebi ke ebi do. Anine, sisei do seri ya, be bike-otu mini, wo baki wo ba sin mu do. Be bike-otu bei mbekari-buo ki aki wo ba yo a bo a bo yi o. Wo bayo boyi tuu gbaa mo. amini bo na kini wo ebi eyi mo furu, furu na ki na bike-ama mu sin do. Furu bike-ama mu yi mi, amini banikari-buo be, wai bani wo pri yi. Wo oru-seri kari-buo mo kpo, embele ni aki ni be emi-fiye ari mien yi kari-buo, dein nimi. Oru-seri be, bulou-sei kimi-ama kpo timi weri mo o! Bisi bulou-sei kimi-ama timi kpo bulou-sei be, be bra lagha. Bei mi be, bulou-sei be, bo duba kuromo ni akini oru-serii dein yo be, kpesii ki pua do. Kpesii saiin. Amini ni wo olomu yo. Ko bo me. Amini gbaa mo, amini wo momo tubo-tua yo ko-bo mo. Evin. Oru-seri be, evin, ani lei ki. O furu yo ko bo e amene bo amene bo wo oru mo ebi iye se furuna ke ne ban beke ama mufa sui ne. Nimi ghan omene oviri ke suo yo mo bra kpo numu ghan kabo otu gbeni na dau mo a dau yo ke gba mu amene bubo ke mune de se am mo su me amene ma sume obo ka be be su tu me amene bo ne kene owa obo bo furu kimi pobe numughan timi oko sutu fa yo po gbonfa keme abo yere erea ame bo ne mise owo bo furu furu yo bo timi mise yo do tolo be kabo otu mo gba mo a bowa pa ke su aro sa amu mu ebi bra susu tim la mo mise tolo te amene one uav a ke bo be kuo me uac bo po kala egberi ya o ma mu sustimi amber bin la mo kre kemesi na kene dou na ke ne yerni timi o pre wi bo seri me. Abo seri do me ama me a claro clo ebi e yeme ne kara ware me koro mu mian mu mene tebe fayan e oba yo kobo, o furu yo kobo ane bise bra me embele na pre ai orusare akpo mo ben mo Ba kerigha oreseri be womini ebibi binani yo binini be bina be ebi bra kaki kani mo suo mo weri me eni bina bo fiyai ki fi dou timi kpo omini wo bina braase beru mo a beni mosin de bia bo bo ta kpo fiyai ton bo do bo bo ta kpo fiya ton bo do bo bi ta kpo fiyai ton bo do fiyai minise okosu obo yo ko beni mo sin debia fiyai ba ki kimise toni ki ase gwai keni yo weri kimise ba bisi bra ki di weri na fiyai be feyi fiyai fisin de bia bise yo ko timi bani egena bomo oru kpo koromo yi egena buomo oru koromo de bia kimise ba bisi oru be kimi se ba bouido ani binani yo bina ni yo bise efiyr ki see su ki puakpo kimise beni weri na ki ni see su be dou yi oh bobo ba bra ke miendo ne ba zozo naghadene bisi egberi mini oruseri bo fa maa bina da zozo nagohaa bia wari bulouu ki tin beni moyi wari bulou be tin beru mo debia amini boni maa su yi otu mo tin do. A a tinbo teiyi teiyi ki puamao? Mise pua yom am gba se de bia gba ne bebe bra sei yo bo kpo ba gba mo dia da ebe mien yo be do lo gerin gerin bo mo mene mu yo be ala bo me ene mu yo be ala bo me ba gba na keme am bo dia or ba bra ke mien were kpo ekpo bra mien mo timi <hesitation> mien ka nuen ka hoste na bra me am mene ka bo keme se ekio mene bo mu ekio mene iyere mo seri bia keme se ba no oru ba ro. Ba mise oru bo bolou ba kare pre do kare pre di bia keme se susu nau a numughan timi ne zime o bo o bo kare oru be kene o bo gba mo omene o du bare ka ke ne po yo teri were wan bo pere ki de ye ba be be owo bra de mise bra mien gba gan seri ya by kare na keme se pre mene keme se ba bode. A bo de bia keme se bolomu ke pran ke pai de keme ba keme weiya keme ba ne bobo bo kan were oh bra ka mo ke ne mien were a ba ekpo mu mien na keme ne mien na ke egberi be mise bra oru seri kpo fa ane o be seri be okpo gba ne pese bo mene Tolumo da winwin bisi yo bo bo ki do weni o basa bra di weni de bia akpo be embele no pri dein mini mi ba bisi yo buo do be fran egberi ama koro yi orusi eri be wo dau otu miniaa ere taara dau otu mini maaere taara ere nein a ere ki nana yi, aria amini bo bisi bra be eremini nana de bia ere mo kpo bo aki keni ke yemi keni akpo ke yenrin yi fran otu mini be bo ke bo tuboue fa kpo fa fram arai ma amini bo side bia kimise bulou bo okosu o bo kirii kid diin yo muyi mi diin sin de bin mamo karamo bai be dumo fra arai ama yo ko ba bo oborom efiye ya ba bolu ni akini wari okosa arau ma yo ko mu bul ou ni aki ni gboro yi coboro sin de bia eni kiri gboro yi bai be emini ki fiya tio ni akini boi bo mu weri nia ki kimise pri naki fiyai fiyi ama bisi bra gboro sin de bia oke gbe be kimise keni yo okegbe ke tin yi kimise bisi yo ko timi bo bo ye mien sin de bia ba bo bo ye bo bodor amia bisi efiye be dua otu mo si kagha Le gbe timi keme yo ke ke gbe yo ba le gbe an ba ne koro ke pe timi kpo koro pe ere ma owo mo feni feni kpo do e ere mo owo mo ko bone indi kpo ba mise yo bo mo be aro da egberi gba ke da an da otu ne mo owomo mo na aro mo eri ba bo ne aro kara bone kpomo pua ekpo mo do a ke ne aro bo fon bo na ke ne po koro po koro di ba o ba na aro ba ene ebi yo were na kene wi pese aro kara bo tolo mo miyo la de be awomo mene lade. Awo no ere mu mo ke fiai tuwu were am awo pre na kene mise bra ke yerin mise ye bo deba owo dau otu ne akpo me ne embele ke woye de emi ene gba bo koro yo bo gba mo omene seisei de sereai osusu nausu su nau me yo ke gba mo omene susu nau were na kene owo be le mo ne a kene owo a lemo tolu mo o bele ba kene owo ba tolu mo mene e be kpo embele na pre de beke otu gba mo ke ne bele kru nana kene zine bele den yan kine bele okuna kene zine bele Den yan a mo ke gba ane ne owo bele be o mo kore kru mo ne me ebia owo bele kpo bolou bo mo ne o bele bo fun bolou suo bo na te me iyo la de ba emene kpo ene bele fe ekpo ene bele fe de bia ane ke omene susu nau were emi a kene bolou bo yerin ane ne seisei de seriai ebe ten bebe ten be men ten na ke ne biyesi to mo kpo pre gba mo oru seri me amene vanacular ke ten amene a kene kala iye re ne a ke fun ware mu mene mise yo be tolumu tolomu timi ben bo ba seisei de seriai bone ake ne beke yo gbe yo be izon bele keme se mein